Lokon'ny <hesitation> fanantenana sy ny faniriana ny maitso. Fa <hesitation> manambara ihany koa <hesitation> fahasalamana. Rehefa <hesitation> izy no tonga a <hesitation> a <hesitation> ao an-tsaina an, dia ny sary hita an, a <hesitation> sahala amin'ny mahita lohasaha milenodenoka ianao, feno ahi-maitso, a <hesitation> mitondra <hesitation> fijer-ry miabo